Azafady servera, mba afaky mba ajotsonareo kely lay azafady gny volumony hira mandeha zao fa tsy reko raha resahin'ny namako tiky nefa zahay roy misy resaky tianay hifanaova.